Maq arva, et egäsugunõ haridus om olulinõ, aga ülikoolih käümine ei olõq egäl juhul kohustuslik, selle et tuu kõik olõnõs, mis saq esiq tahat tetäq uma eloga. Ja pall'odõl alul om võimalik ka tävveste ilma haridusõlda väega edukas saiaq.